komiði sæl og verið velkomin í í kvöld fjöllum við um skýrslu um fjölda fanga í Evrópu kíkjum á sameiginlegan kvöldverð íbúa í Borgarnesi og fræðumst um verndun á Íslandi ég heiti og nú verða sagðar krakkafréttir í löndum Evrópu voru hvergi færri í fangelsi en á Íslandi miðað við fólksfjölda samkvæmt nýrri skýrslu Evrópuráðsins hlutfall kvenfanga

heildarfjöldanum var hins vegar hæst hér á landi tæplega tíu af hverjum hundrað föngum á Íslandi voru konur samkvæmt skýrslunni að meðaltali voru konur fimm af hverjum hundrað föngum í Evrópu það voru hvergi færri fangar en á Íslandi en hér voru fjörutíu og sjö af hverjum hundrað þúsund íbúum í fangelsi þrítugasta og fyrsta janúar í fyrra næstlægst var hlutfallið í Finnlandi þar sem rúmlega

fimmtíu og einn íbúi af hverjum hundrað þúsund var í fangelsi meðaltalið í Evrópu var tæplega hundrað og þrír á hverja hundrað þúsund íbúa Borgarnes borðar saman er orðinn reglulegur viðburður þar sem íbúar í Borgarnesi hittast og

borða saman kvöldmat Heiðrún Helga Bjarnadóttir er nýflutt heim í Borgarnes frá Kaupmannahöfn

hugmynd því hún vildi gera eitthvað skemmtilegt til að draga bæjarbúa meira saman og Danir halda svona viðburði mjög reglulega mig langaði til að skapa eitthvað andrými þar sem fólk gæti hist augliti til auglitis og borðað saman ekkert tilstand engar ræður enginn veislustjóri

bara að borða saman viðburðurinn er haldinn einu sinni í mánuði á mismunandi stöðum í bænum og nú er búið að gera þetta fimm sinnum það má ekki kosta meira en þúsund krónur fyrir fullorðna og fimm hundruð fyrir börn

enginn

að elda við löbbum bara út og enginn þarf að mjög gott var maturinn góður já mig langar bara svolítið að sjá framan í þetta fólk sem sem býr hérna í bænum ekki bara svona hæ í Bónus á þeytingi heldur setjast og eiga þetta samtal setja á upp tæplega tuttugu myndavélar við fálkahreiður í Þingeyjarsýslu á næstu dögum til þess að vernda fálkavarp það gæti nefnilega verið

að undanfarin ár hafi varp fálkans verið eyðilagt af mannfólki í fyrra voru settar upp myndavélar við nokkur

kallast það þótti heppnast svo vel að það var ákveðið að gera enn betur nú er ætlunin að setja upp myndavélarnar áður en varpið byrjar því gætu verið fljótir til og tekið eggin um leið og þau eru komin í hreiðrin varp fálkans

byrjar um miðjan apríl en

eru margir þegar komnir á

verkefnið er unnið í nánu samstarfi við Ólaf k sérfræðing hjá Náttúrufræðistofnun Íslands hann hefur fylgst vel með fálkanum í nokkra áratugi og segir að staða fuglsins hafi batnað mjög mikið undanfarið

byrjar í kvöld klukkan

fimmtánda árið í röð þar keppa nemendur í grunnskólum landsins í hinum ýmsu greinum sem reyna á styrk og þol keppenda við hvetjum ykkur að sjálfsögðu til að fylgjast með því